Gny fahaizako gny kol- kolontsaina <hesitation> a- Kanada koa zao de gny mponina agny voalohany fa maro antitsy fa tsy maro gny tanora, de magnaraka an'izay be koa gny tolo- tolotr'asa amindreo agny.